الحيوان المفضل لي الأسد، أحب الأسد لأنه جوي، كمان أن الأسد أنه عنده هيبة خاصة، <hesitation> الحيوانات تحترمه، والناس تحترمه وتخاف منه، يمتلي الجوة والشجاعة، الأسد حيوان متالي.